Sasa eyasi ya mboku yeni hiyo mboye neegasi ye kibiyayi. Nanyola egasi ye kibiyagi bulitiki noenzakuu tza nefia yoni abandu abanyinyi nomba abana bakuzuzu ne baitsa khugasa ino ndi sasa noli amwana obugula tza eshibigabig kali tehiba tehia baba wewe nenza kugula egosi. Sasa hamuenza oli omundu obe no omwana abasami na obenya balie benya bakhole ki na ki sasa nembetwa miko nki shimbilaa ondio nambetsa eyasi indi ye nyala khukola ne kali nyala khuba no mudoka kwanze ama mbetse no mulima gundi kali nyoli egasi ya kulima, ni goti egasi ye kola indi yandi nitnzinbanya khufwa mbe nimbatikile kabisa mbi nagasi ind ye imbola ikuba kukubi obukindi bubaho mmbasi nagivala sana. Ombasu gubatsa ne ibi kali nogenda budiku abebi babeku sasa eyasi go budiki nyaa ngoleku, mbenza ne ndaloku aa, sa emaka tsisanga ambeli and nekoli tsa namna hiyo na nji embadilishi egasi hiya ndi, enyoleko egasi indi ye nyala kungula egasi ya kugulusia ebindu abandu agalsi yenzigala tza abandu alahera halafu nyala khuula bulohi sana nya nzibange emika tsio kufwa nikali tsiokufwa dabi mbi na mbele ne yasi ene ango anje. Khulwa lwa mbula ndi nembila ndi egasi yindi simbula abana balsie khugda egasi indi dai nandichie ino ndekele abana. Lakini esa saala ndi ndelekho omwana wanje khandi okhalashi egasi ye gibigibigi dabe abana banjie basome banyila egasi indahi. Kali ninziza khumiaka kumi ichi ndi mbe ne abandu we nziikalaa, mbi ne wanje, mbi ne tzing’ombe tzianze tzingoho tziange. Abana bangie bamala tzukulu engule mudoga, mbe nabio sikuru mbe ne tzidari ninzia khugendaha gutown namba abundu andi abatsukula baangingaha tsa izi kinzigala tza omwene. Abana nabaenzi bakhole tzikasi tzindahi sichira ngula tnzigula egasi ye indahi lakini isa saala ndi nyasaye ambe balamu ma abana baangu balamu banyole tzigasi tzindi tzindahi sichira mbasomi na banyala khunyala egasi iba indinyu bakhole egasi indahi banyenga babaho yashira egasi ye shibikabiki. Sasa kandi yaha banganya bakulekho ndudoka ise mbilengeho mudoka sasa kula abandu bandia khulwa lwa mbola ndi naanza nzi nzikaza halafiabana banje bakole ndi bataze khugola egasi yakhandi dabe. Nziomwani ekore kazi yamurufa ndio abana banje bakhole tzigazi tzindahi, khandi banzugulekho inyumba indahi. Oshiri ni gibigibigi isi mbe ne kebikibiki dabe khulwa mbola ndi sana nyasaye ambi buramu, bona bange basome burahi bazize egili, gunangwa yambira ne guziza mushangwa na gokola ndi, gabe shagabeku agandi katu guli gabende tawe sasa niyandoroo ndiyo ni miaka zizizaa kutwa nimb na uwanje, ni shikaraa wanje nimbuka asubuhi mbelu tzing’ombe tzianje, tzingoho tzianja ndi pende ebindu bindi, binyala tsa khuba muiboma bulahi kubela kukokuzia muibarabara na kunzia no kilaguna na abana.